Almoorŋaaji moƴƴinaaɗi ana ngoodi. A ɓaman tan, ndarnaa e ley suudu nduu. Walla, goɗɗi kasen aɗa waawi feŋude ɗun e kokowol ngol. Ko sakitii jooni kaa koo fuu, ɓurɗi fuu yirwude ɗii, ɗii woni peŋeteeɗi e kokokwol ɗii.